हमन एक साल में लगभग दो बार पूरा परिवार के साथ घूमे। बार जीत एक तो दशहरा छूट में इक तो ग्रीष्म महीना म म जाती। आऊ यात्रा में एक एक सप्ताह कर गैप होते। जो पूरे परिवार के मन से हमे घूमे बर जाती आऊ। छुट्टी बताई बर जाती छुटी बिताए मे बहुत अच्छा लगते। जो परिवार मन से हमे साथ में मिल जुल कर रहते।